Nej chube ni nga bin nne nni chuj ta taran' taj run' 'ngo 'hiaj ngwii 'hiaj chuj sisi nga anan' chuj ni hiako 'hiaj chuj ngaj chuj, ni na'bbe chuj cha chuj cha ni nanin ra chuj ni bé ke ta min si 'hia na'bbe ko'oj cha chuj si, nanin rá chuj ni nga a'man rá chuj nej ni min ña'anj rá chuj nej ni si ko' chuj ni kunanj chuj ka'anj chuj kingaj chuj a'ngo hiuj u ni, sisi chun' chuj ko' chuj ni akuaj chuj ako chuj bé ke ta run' 'hia 'ngo ngwii niin' tanka' nej 'i nej 'hia chube ta ni nanin rá chuj sisi ko' chuj ni, chilu ni nga bin nne chuj ni bin nihia' rá chuj ni achin chuj ni a'ngaj chuj tunej chuj ma'an chuj ñun' ni ta nihia' rá chuj si ni'in ta'nga chuj si bin nne chuj, ni nga sisi ko' chuj ni nanin rá chuj nej ako chuj nej ta ninj nnee riñan chilu ni nga nanin rá chuj, ako chuj ni sisi ko' chuj ni ba ni ni kabi' chilu, sisi kanabij ta taran' inn si-kwi chuj ni be ta ni ba ni kabi' chuj sisi ko' chuj nej.